Faaɓuru gollirto ɗemngal mun juutɗngal ko fooɗde wayno mbuubu en, mettellu en, koowobbe en. Tawa huunde nde ina juuti fooɗa ɗum naatna. Ina ñaaɗi, so jakki ɗum tan, ɓoccitaako.